Prit lakrat ndë copa të ngjashme, dhopu mëshkonj me vaj, kripë, piper e ndoshta rozmarindë o trumzë për t’i dhëndë sapúr. Shpërndaji lakrat ndë një shtresë të barabartë mbi një tjel e piqi ndë di qind°C për rreth thridjet minuta, njèra të marrin ngjyrë të artë e të bëhen krokante ndë skaje.